<noise> Ɗhir dubur iyu ja saa ɗara yibur hamusuɗagu saa dara uvur baya da mul ɗhir mayubu saa dara ubur kayada yibu ifaah fasu am ma mayai faah ffasul yibur ɗheya kubo udi mayiga iri yubur baa ɗi ɗair agari yibu baa ammada gari ubu baya ɗulatu ɗiyibur dil kari uskur kari sim sissi m manada kiraga kolbi your banda gari kuma manaɗa kara ga kubo ɗiniɗa su yalamailusu ku kediba sidikiɗa bushi wamɗa kiraga su kuma muɗa ar aga ga kubomai yiɗuhukud sa dara ɗa ke iraniɗa bushi wamɗa kiraga su kuma muɗa ar aga ga kubomai yiɗuhukub sa ɗara ɗa ke iraniɗa ɗibanɗ ɗufu gari latu makarantamma madaga kubomai yiduhi kubo sadaraɗa kemai agari kuma yub v ɓamiskirda ir maga kubori jan su ana ɗiyacibur saa dara musu ɗagu yibur hey musu ɗaggida gatabar ubu bar ar ɗilla isu udi ubur baa amada ar kaka ɗuɗa ar ubur ba agir ar ka mishkirda ar ɗu na dub baya. <noise>